Raha karazana voankazo manjary ohanina alôha maro oh, ary le voankazo maro ôhatry zao goavy disily, de misy koa ny vôahangy, voahangy dia avy akeo amin'ny voahangy misy maro karazana ,misy le vôahangy ma-masina dia misy ilay mamy, dia akeo koa ny manga, dia avy akeo koa citron, de akondro, zay vao ampalibe, maro maro karazagny fa igny ilay azognao